The biggest animal too dah I nah see it elephant I saw elephant in a small village call dolley in upper nimba dah day ley dea people they got ley message because ley elephant left ley border from loguatoa way aay got to kendy when ley people saw it they call on kind voice of peace on ley radio station dah when ley call to ley radio station ley people got ley information dah elephant was around dah people neh mon be careful when they see ley <hesitation> becor dah big <hesitation> dah elephant and ley baby dem then they say if yor see them yor mon not harm them when you kill ley you will go to jail as hunter so all ley hunter dem nobody dah day take their single barrel say they going kill meat all ley going kill animal aay nah true when you do it you will go to jail ley government of liberia nah pass some laws dem on it so dah one pah everybody aware you see any big animal even ley sea turtle all ley <hesitation> big big animal dem like guana dem dah people use to kill for common ley tin dem here even deer all lor dem geh law nah When you kill it you lock it in you go straight jail prison they carry you sannequelle they carry you zwredu, dah one pah you nah coming back again oh you will be there for ten years seven years becor they say ley tin dem mon be there so other people mon be seeing it so I saw dah strange elephant with ley baby in dolley dah how we were able to follow it aay start eating leaf and other tins dem and dah how ley cross ley road went in ley bush and went by their way to mabosaa, yeah